Mi yaɗi ko kithir harawa, ya bara mi ya tsitsi, yaɗi ka kithir hara wa ki dala krata, ki krata wala rakka, ki nuta, ki nuwinkir ki nuta ki nuwirkir, mi ki ka rata wala an alhamdu ka vinkir qulanzu bi rabbi nasi, i nɗa nuti nda diya rakka, to tin ya tsapti madana nati da vi tin yara pu makumtha, tin yara pu makumtha suna watchi watchi, na kikeyaru nga babayaru ana harala yaru tin ya halla madana, mi yarki kuri tcha tsuwa tin ya hara lade gargadi, ki pila su ngini panni diya aɗi mdakuwa gyara ɗe harawa amtin diya ta kaza, ta kaza apani, komnyar aɗi virnati duku sakalaka ma ti ya ƙibilari ki pila ashina toha bwata gelli ka bur kucheti nga ma dayarmi, yaɗe kwa hara komai wa, tin an suti yara hara ga daa, mdigini pila ami, ngini sinti ami, yar kumsini, sintingini yar kumshi, ik hara ngini, yar kumshi mjina hira kada pipi koda heni, mi dak ki shabila tsi tsuwa ka nza rra ti ikkiti karko koɗu tinya karantari, yanayin laktunzuzi duniya kwa, tin na wula pal pal pal pal saka laka lisafi duniyani. Ngiza ngi wuta rubuti rubutari amma suna kwa rubutini apa, apa nɗi mwanti garir nga anti nɗi rubuta anti di rubutuni ata kra nga tin ya tsiki hankali kinga kinga ki nga, kin nga mi suti ya kumshi akwa ki kumshi kwa mi suti ya tuwa ki tuwa, mi suti ya ɗigirta ki usa kimande, ki digirta ki usa ƙimande, ki gwadita lari akwa laku tii wuti kirna kwa, ana ik gwadita la hyel thaku kamaya wala nya nzinzi ti yaɗika sur hara wa, myati ya kir mda, kuci yakwa nzinzi a nzi, ya kwa nzi nzi azi mi yaɗi ka sur horawa ya pipi ki heni, ya pipi ki heni, wala ya kwa nzinzi tin ya pipi ki heni, mi yaɗi ko kithlir ti ya harawa, sai tsika mdigini yar kir mdigini ki mdi gini wa, ana ana yana harawa, ana yadina harawa.